Ñy fomba hañazaran-teña ñy vata-teña aminy ñy ôgaa: -Mangalaky teña toera mangingina, tsy misy olo, tsy misy raha mihetsiketsike, tsy misy raha mantsitsiñe. -Mila folahy nteña koa ñ'ay nteña aminy ñy tsy fisintona tsioke, mizatsy teña tsy miay, hatr'aminy ñy liñinteña, zay Ñy fomba fanaova ñy ôga.